Ofu na kyna na ntyna oyin chank nga mu oyen kese na kele unu oyen kese ne aman okan chi ottun gaku banel eyen o'r ge kan be inthe ba ye mami de oye yen ofu ofe ke tallank wan gafa o'fle ga talleng latin udi gashu a're asa afior tor oku kese o'r tum wan ofu nakuna na intuna be yambi be tong be fah ban epke ocheng otule agu le lekan aku o'jor kelu kulang le oshie aten atam unu oye ye ofu bar kur oh nke ga kule for fuka tate ta le ba oyen chenk are oye ye onye ye okior be din oche ochi ose oyellng tudo inthe ba chi bacure o'dem esang esong oeber war atu nen wha offe helchung ne nar oyenen ala tun kese karma he la pel lai pel ochi le kuwale le chom kafa le ba don kapa bacheng le baye beh in mbe ga kang letileteng le bar ochen obuga ji ter tang ash odie no ya pulugu odim tor wa oyin cheng ine nga ba lee kangenoh